Nɗiin gwen niak ga̱fe hen ɗe tong ma̱an i, nie ga̱fe hen a ga̱ shie bi shie, ma̱n ɗe tong ma̱ shin niak i kashi ƙun n yi ga̱me, akwai gwen jap niak ma̱ ɗien, ma̱ ɗiem, ma̱ ɗien ma̱ɗien, akwai gwen jap niak ngam ga̱fe la wun muop, muop tong yen, akwai nɗin gwen jap niak hok, akwai niak ga̱fe tong gu lap ni ade ga̱ ma̱en long vocation njap, akwai ga̱fe tong gu ma̱en de ga̱ ma̱en niak nmuk ƙrismas, akwai ga̱fe tong gu ma̱en niak de ga̱n shin easter, amma nɗin muop dip. akwai gwen jap niak, gwen molud, akwai gwen jap niak first october, akwai gwen independence, nda̱ gwen ɗem ga̱de gwen <hesitation> democracy day, amma niak dip ga̱fe hen zem a niak krismas. Niak krismas a lokashi ga̱fe ma̱shaar ga̱ ga̱fe gu gap gu fuu, kowuro ma̱an de ga̱n tang waar sa̱, kowuro ma̱an pa̱ kalak. lokashi fe laga̱ lokashi ƙrismas kowuro tong ba, ma̱ ga̱fe gu shin yi vel gu kat suk ba, ma̱ ga̱ fe gu shin taar s pa̱faar, taar sar shiƙaga̱me ga̱, gu na suk ba, lokashi nɗe no ho, niak nɗe no, muop tong da̱, alokachi ga̱fe tong gu kat suk ta̱, kuma lokashi nna̱, tong gu twot nda̱ suk, tong gu, tong ga̱ na gu kat lokashi de ga̱n twot, tong gu kwal aram Tong gu sa̱ nda̱ suk, tong gu swa nda̱ suk, tong gu shin shaar, toh a lokashi niak nɗe na̱ ho ƙiak na̱ nɗe tong pia i puur, kuma nɗin <noise> lokashi niak nɗe na̱, ga̱na la gu gama krismas, hen shika ga̱zem de ga̱ ma̱an pa̱nang luu niyu. sabon gida a de ndibi ba. nie ga̱fe tat new year, a lokashi hok tong ga̱na kowuro nɗe tong wul i, ma̱shaar go nda̱ gwen ma̱nang tong gu da̱ gu kat suk, tong gu ma̱en gwen shel ƙes, tongu, shin gwen ga̱nang, gu wus bi wus, ngu haar ngu sh. n gu kwal aram tong gu swa haam i tong gu a lokashi nɗe na̱ ho tong gu na i ga̱fe kiak ga̱n nɗe tong pia i, ga̱bi hen i a <hesitation> time ga̱fe ɗe tong pen ƙiak pia ta̱, niak krismas niak krismas nda̱ new year nie ga̱fe muop nde tong hada ni nposhak, kuma tong mang gwen complete ɓit pa̱vel muk shia shie ma̱es, dip gun leng ni bi gwen tong gu shin celebration gwen i so ƙiak ga̱ tong pia biga̱ nɗin niak nɗe na̱ ho, o a niak pe ga̱fe hen na to